Ama ama taxpat lhawakan amano pin nali kgalhchiwinana ama noxa pin tu tu na nalikgalhchiwanana wanikan taxpat ama taxpat winti xpata xpin xaxkayiw tu chile de arbol wanikan pero kumu atsa no ekinan lakgapasa papantekapan pin i este na chuchuy xak palhk palhk na chuchuy cho este min pakglhch na na mapuy antsa klhuyat lhkuyat na li nalimakchay i este man no na namakchay no tsama namakgxuy na maktiniy nox no ux makn na xuniy cho na na xpatay no lixpatan no puxpatan no tuxa tutsa xa xaxuati na puxpatan uno na tsukuy nax pataya no y este na makapiniy no tina matsat para min para talakgatiy no axux pus na namakapiniy akgstitim chiwani natsa makgami na xa tsama lhalu tsa man lhkaka natiw sino que na kgalhi ksabor no na kgalhwanan porque na makapiniy akgtimi axux wilapano pilaktim tutsa nalaksita minpin tsama noxa wanikan skun skun wanikan tsama pin tuntsama lu spinini tawila chi Chixla mole tawila pero kumu pulana na chuchut na chuchuy na antsa palhk liwana na chuchuy lakskawawa nawan y este i naxpatay no e na para tsa xa tatsil chiwani no xa wakutun pus natalipin no min casuela na talipin na makapiniy no para aceite eso manteca min kats tu tuxa talakgatiy way i este i na makapiniy no na laksita no mi cebolla axnino chichits no mi manteca eso mi aceite chichitsi no pus pulano no na makapin tsama u cebolla na tunu xa takgalhwanan tsama cebolla na minpin pulana cebolla na tsiliy liwana na laktsiliy cho na makapin xa stapuk na xa na mkapin min pin pulana no xampin na na makapin no axni pulana na suakgay cho na makapina no cho pus akalistal na makapin noxa utsama min pakglhch para tsa laksita tsa tsa suakgay xuat chi wani i na makapin kgama noxa na way porque tsamalh lhu li lu liwana chichini mi mi manteca osu mi aceite chi wani nakaxlhaway wilapa no ama na tastilipin Un tuno xalaktina wampara xam pin nanuntsa xa lhawaparay para talakgatiy no cacahuate eso tsama eso ankulim na chiwani wakan pulana na suakgay min pin na makapiniy ankulim li la natse xa na makglhkgopukan nchua kgeli lu kgama xa skija no na way porque liwana no nalakaxlhaway nuntsa xax lhawa ki nana este pulana na na suakga ux pin xalaktina chono tsama natalh natasuakga no uxa ankulim eso para e cacahuate chiwanit no tina nachala laklhawaniy cacahuate pus cho kalakgmakapi no axni tsatsa matankipat kalakgmakapi no tsama noxa wanikan tatsilipin takgalhi xa cacahuate tsamalh lhawakan pus pulakglhuwa tun chiwani lhawakan usu para na lhawaparay min pin tsa na mapupiy tsa xa talapu no xla tina tina casuela osu sarten na putalipin min chuchut na makapin min pakglhch na makapin no min pin na makapiniy cebolla na makapin axux i este para tsa licuadora chi waniti no maxtupat na tse wampara xla u Pulaklhuwa lhawakan salsa i este na kgama taxtuyacha nunts eso para tsa li li lhawakutun tsa limalhkgoputun min chau chiwanit pus kgama na taxtuniyan pero liwana na laktsiliy na para lha nuntsa na lhaway na lha kgama taxtuyacha tsamalh lhawaparakan noxa tsama pin pulaklhuw pin eso para tsa mani pin xax kayiw lhawakutun pus na tse wampara na kgam wampara lan tsama pin na naxpatay man pin porque wi ti winoxa kawau tse wan pin pus lha tawa lha tawa u pakglhch man pin wa cheama no na naxtakganikan no xchau laktina cho nalakamanuy na mawakanikan eso para queso chiwanit no na tamawakakan lu kgama tawa lhawakan nuntsa axni para lhalh wakutun no para tuxa tatsil chiwanit